O'zbek tili, rus tili, ingli tili, fransus tili, nemis tili, ispan tili, italyan tili, xitoy tili, yapon tili, fartugal tili, kareys tili, arab tili, urdu tili, fors tili, hindi tili, <hesitation> bengal tili, turk tili, qozoq tili, qirg'iz tili, tojik tili, turkman tili, ozarbayjon tili, orman tili, gruzin tili, ukrain tili, palyak tili, chex tili, slavak tili, shvet tili, norveg tili, hind tili, <hesitation> grek tili, lotin tili, <hesitation> eston tili, litva tili, latsh tili, <hesitation> xarvat tili, rumin tili, <hesitation> afrikans yaruba tili, kamil tili, malay tili, indanez tili, tagalok tili, vetnam tili, tailand tili, laus tili, galland tili, <hesitation> pers tili, <hesitation> qurt tili.